Abinaka toro dan kara weeh banky banky banky bae egben ekpee or le ekpee? okone bae nasay nyen naru onno bae ehye. Chuara ekpee ra oka ka chu nmay nu osun see laya omo berekor aoou sibi, oba wale sibe yime, oka si kpoi loru oka chama nee abah osun nere otori nah omo bae chuey ekpee si lay, so chuey ewo ka si chuey ekpee yon namenu nton aboru. Nsiton so aru pee ekpeeyo, eka ara omoni raka kikesan amobor ekpee kotite. So tete ekpee sa egbe ekpee wa bo wa kapin owa mor ka keke nsan ra ka tere banru neru raka quan gwan osun oka gbo ajo ekpee kori okone, oka chu chu ekpee wey see abi, wa chu see lay, weson aboyo ka oou wey juenke masan oka yan anu ra nama ekpee, bae sai nari osun lay kpee.